طبعاً خليني أذكر لك ثلاثة أرقام مثلاً مثل ثمانية و خمسة واتناشر. لما نجمعهم النتيجة بتكون خمسة زائد ثمانية زائد اتناشر <hesitation> بيساوي عندنا خمسة وعشرين. وكمان لو جبنا أرقام <hesitation> ثلاثة ثانية بيكون عندنا ثلاثة وأربعة وسبعتاشر. لو جم-جمعناهم بيكون عندنا أربعة وعشرين.